Ny <hesitation> famoakan'ny aponga <hesitation> feo ndraika a dia amin'ny alalan'ny paokaty agnatiny igny; dobodobohinao izy avy aty ivelany a dia mamoaka feo.